Pues nakaéne káa ne kakaꞌnchin ne porkē dɨvɨ te kuēꞌé nī a ñutun nē é kada kākāꞌncín te ña kuéꞌe ñuntu ne ña kakāꞌnchín tsingaíkakaꞌnchin ío kada nañíꞌa porke dé á kaꞌntiimáí ne o ñuꞌu ɨɨñuꞌu tathi csiin ne tsingá ka konton ti dēꞌ né ña konto p i tsná dɨvɨ ñunitu naéꞌa ká cɨ é tuku iꞌan koꞌnto.